waatin dikkeyyoati dub guddin kas guddeta dub loll saa zote loll affan but hin jannomtaa tadursa wonsun soddan <hesitation> on kassa sibatii wom innaman sodaa hiiteyu atin kas hinjiruu walahinsadatunnea sababun maan ennan won <hesitation> sodan baa yaani uf kasa futee maana loll birrir dufte won birri ak lollar bate dub win akanantun kulli siti woyumuu hinsodatu yaani dandete ufirra hindogorta won atin dandete midassit